عندي لحضرتك عرض مميز علي عربيه رائعه، العربيه دي مثالية تماما لاحتياجاتك اليوميه سواء كتت عايزها عان تروح الشغل او حتي تطلع رحلات مع العيله بتاعتك، اولا استهلاك البنزين في العربيه دي قليل جدا ودا بيوفرلك طبعا مبلغ مش بسيط علي المدي الطويل، كنان هي مزوده بأحدث التقنيات عشان تضمن راحتك وسلامتك، زي نظام الملاحه والشاشات التفاعليه ولو عندك اي اسئله تانيه انا مستعده اجاوبك عليها